Eyi, penguin ɗo ewi hoore-ɗo ngurndan ko tawa, tun nafi daande haɓre caɗeele ɗo woni. Ko penguin ko hoore-ɗo, seede ko en.